Kolontsain̈in-drô Ôstraly àby io ndreky, mifangaro miaroaro zen̈y kolontsain̈in-drô. Mahazo boàka a Britaniky àby io koa zen̈y. Irô zen̈y ten̈a malaza amin'ny fitiavan̈a resaka sipôro zen̈y karà ataony laboly. Aviô irô koa zen̈y man̈aja resaka tont'olo iain̈ana zava-dehibe amin-drô zen̈y araiky zen̈y. Bôka iô <hesitation> irô zen̈y matetiky mahay mampitokitokiky, mahay man̈ano teatira mampisôma mampitokiky olo àby io zen̈y.